जो चमकदाद भी हो तो तिंकी टागो मजबूत हो से जे दाओ पड़े भी हो तो से आपड़े टागु ली रो टागुये। और जो तिंके पंख भी हो तितली जे से शिकार भी करो तो तिनुक।